Maam ma see numa na za rə du in put ullet noka riik maam na ze'a sə na ɗusapu wuta bui mari i ree i mee taka, reka rook rú wessa we una pi wo paa eska yanga mari sei paka taki rək taki rək babu rii pa go'pa a gəə ni a báá bak dook, paka tettək sə kana pii pa. Na ri ari reka a rek ak na fuka zok rə una pii ko kanuu ona sə kənik mari pa ina n ii doosək ka mari boo uni kai na doo bonge a b pu tomssa i tokə nez za pa, pi rii pa esak toka roo maa piipa mori gə na toga a wosapu. Una pi sáá kinik wessa we sə po'a pa mari eska na wooruu na annya mii wodoo wodoo n metə pa tomtə a ai amma mari eii eii bonge gomnati na po'e tomsa gomnatirəs a'a mari gomnatirəs maa toms pisə pa Uma na uma ii i kəno ina kəno maa i yib yimbə kək. Muna yiu yiin ina kənik an po'ka pa cibla oka rə ina kənik ubla mako sei mona gab se'or riga sei se’ na gbama pu sə i toka nok riik i gee pu ar báákrə n pu baak rə esaak baam ma mim pi tarumo. Uni sə n gɓən yangi i pú kuná pii worik pii mona gau monge moo sei toms sa gomnatirez una na za na kina teka a kinik wes ar sa sa sa re sa kwetin bar ya ii yanga do'ga mari kaa naa yanga mari keen paka wessək ina inge bo duu pa wessək worik pi mis naa ii e pu oorikə də ina dooga mari i og sə doo san a dúú Duum paka rook nok onya nok onya ara mú'úk go'pa ara aa rə mu'ak go'pa mii zok yagə yan ar na oo n pu o'ka ina meen n getə gwa n yamsa pu sai rum paka maá rem ang ura pi də'ək ura az ze nok riik n pu orikaa rə npu orikaa rə a ge o'ka gwani ina ina nafukan ii yanga kitaki boo epu orikəndə ii en inge ves sei ura pana ina dəkarən zang sə i rek kii rə aa kai borə rii pa wakati a ii rə na bozum pu rem keem rə ko ina kənik náá ura a kamɓəz uni za ina laskan amma ina bonge aa maza arzo gwaag bisu pa ur arzo ina dəkanrə pisu pa i ii ore ina re gə ves sei tingtin ak rii ba go'pa nok rii epu orokən də ren a kam merza a kumɓa riaka az ren kiim rə i no'naa uza i kamɓə yam az naa ri eri Gwaag ga iik nóó wessa we daan aa wank i pu gwaag ga ak rə bo'ta gə i pa gwaag ak rə, dá irə i ogsə ai i pu yam e mee men net dagsə dan amma ina ii i kamti sə i gau noka riik anni lekən ii gamna ya ana pii sə lekən ii gamna pii pa i ɓən ina gau ri'eri yangi ii i zak səi duu sə duuk latə a ii amma wanka i pu gwaag sa akrə bóta i pu gwaag ga ak rə ná konze i pu gwaag ga ak rə ina zoon tinglə pa tinglə pa ves ves go'pa ɓən gó geka rə pa n pa orəkən də kamsə timr ra iil gə gbən esak a pu a pu wakati a gom barrə zə e pa orakundə, torum addu'a rə laán meeka ina lá mee ka pa ban baak lan mee ka ban baak naa ri eri ina arən resəka mu'ka wessa wé butta aat rek muka bil na po'a.